हमरा त उतना जनावर सबसे डर न लागेला लेखिन पाल्तु जनावर सबहे डर न नलागेला लेखिन जङ्गली जनावर सबसे बरी डर लागेला काहे की देखे मे बड़ी खुनखार रहेला र बड़की बडकी जनावर सब जैसेकी बाघ, हाती, इ सब डाइरेकट आदमी सब के खा जवेला उहे से डर लागईए।